لا أعلم ولكني أظن أنك لما بتثق في شخص بتبقى بامن بقدراته، إذا وثقت في شخص ما فهدا الشيء بيعني إنك مآمن بقدراته ومصدق فيه واجد هاد اللي أنا أشوفه واللي أنا أشعر فيه. <فهم خاطيء للسؤال>